الإمام علي بن أبي طالب، لأنه كان مثال للعدالة والشجاعة، ونهجه في الحياة والتفكير يعطيني إلهام دائم في كيفية التعامل مع الأمور بحكمة.